Ehnam di mi miin ghan ka mem amuen uumar bo imi ku eru eteeny k'arodon di mi ma sighe rudien ami aminom epe eley hedum r ephen ehma amuzi amuzi pho akigb maam idipho ophoropo yoor r'obem ghan iduon mo amuzi pho po ophoropo eleghedum ku amuzi pho phon pho abugh ni iboom mi aamiin bo mi umin epe eekpua epe ologhi edum mem di obeeny ophiiny pho epe edum arukwo oten r'oki epe odual eekpua di oye ko/kpoghoron ghan epe ku edi mi amiin bo muzi pho ophon pho a'muzi pho mi amiin bo aaru esi di mi aroph ihna ologhi oonu di mi aroph ihna ku aaru siphe pho ophughol ani amuum ku ezuanaan di mi ra ki osighe ihna pho mi aoph bo ku esi pho mi amiin bo ku aala pho mi amiin bo <hesitation> muzi pho ophon pho aala pho idighi oniin di r'esiugha oniin di r'odiiny ku aala pho mi ammin bo epe edum arukwo di oten r'oki epe odual